Kuent chan izlyo nayana, xe pola njomen re yala' zya nzo wan, wangox uuu purta yaz pur ta ndekemen ngon wan ndekemena naze gazxa proba yai thi bey chop bey nntub men bay mbay gaz xa jwa'na mazta zi mbe len plopa nax jwa'na mbix jwa'na zara yo blob jwa'na yo ga tiemp ndoyo xob komen mbyn zera yol jwa'na zera ak jwa'na yo din ak jwa'na, zya ngenta lud jwa'n ta ndole gab men na xe ngomen nayana pur yo di ngomen per le zya pur jwa'n ngomen pur izlyo wan naxa ngomena mbay zya na nakin tamen ferlizat za ngenta ferlizant pues zya nchaka re jwa'n za ee blo re ya yi'n xanak re ya yi'n tus ta re re izyo ta naze xenak re laba pa nazexaba blo bin ya yi'n blo bin leka niay ye wiz ze nia ndo ye ndo yo mbis silantr yo re lo yux yo lo re tya ta le ren yal nlyen re jwa'na na nakta nya xe naka naya, naya pur ndyoxkua pata ncho re jwa'n per zya taba re luz go jik re. Ta' ya yezal ta' na yobin re ta'yare jwa'na nda re luz yej go re jwa'na nda purta re nazeba nda re jwa'naza, peer nya xe nda jwa'na kozex per leka nya re nguda ndyo- ndyo- ndyo lo luz, perle naya ya mziey na asta re bina re zya ngobin ngon ngobin zij ngobin nayez ngobin pint gona ngobin na yez nagaz na ngo thib ned bin ndole gon chix mbesxa re jwa'na ncho zyasa per naya mblux re jwa'na mblux ma nayana ya na xientey ze xyena pola mbay le zya ngenta fertilizant ngenta re likido ba yala mbesna tamod naka ngenta re jwa'n nlir zynmen, men pola naya- naya mkuba ndoze izyo per taja ndoze re jwa'nza xenak re likido re jwa'na ngenta jwa'na pola re fertilizanta re ngenta re jwa'na pola mbay naya asta re bin ngomen izyo xenak re nzoba re a mbre jwa'na mbluz mbre re jwa'na xaja re jwa'n ngomen re re bin ngomen xala re bin re bin re jwa'n re binta ngomen pola uu mas jwa'n buena mbre jwa'na mtab men mbre jwa'na ya na nlirzintamen Ta yia re zya mbesna uuu ngobinxa re jwa'n per asta nawueba nzo izyo nzolo lozon re jwa'n nxyen, re ta' re ta'yal re ta' xanak ned yire nzo ta' bay nzo ta' yal nzo ta' xen nzo ro, nzo re jwa'n nzo ta xen nzo nguibin men rab ngobin men chop ned rab nzo thib neda rab laz thin neda rab konch nya re jwa'na ngomen re xij yix re nchona yej lan re nzo yed jwa'men nzo chora re yed re jwa'n yed laz mbes re men gox re yen ya ndole berdolaj mbes re xaza nzo re- re ya' yi'n nzo re jwa'n yayin nchamen na re jwa'na nzoga ned yire na pur mzye re jwa'n nzy lad yi per nayana nuga ta ndozen izyo taja polaza na xyenta re ba nxyen aba pues naya na ndoxena asta re ma'ba re ndoze jwa'n ndo- ndoxen xenak lad kopalit re lad tamas naze ya mbre re jwa'na anta kafe nke goxa mbay taja yek kafe pur ya kafe kuba pur ya kafe xa ndoley ya naktra ya kafe xa ngomen pola. Ye kafe ngomen pola ndole cafe plum mbes xa, per naya na mblux ndolux re kafe yana pur thib ned ya kafe kub pur odogoxa, mbay tamod ndoyan dib a ned yi na dib a lad ned ned- ned pa nala, mbay re palad nazere ba aa taja ndoluxa, ba nke zos re yej go re pola re xa ndej kana re go jika jwa're len re ya la jwa're j nxyen re go nxyen re leka yea re jwa'na nzo pues nayana bre jwa'na ndo luxna ngoxa ta'lat ngoxa ta' kauret ngoxa re ta' ya re jwa'n- jwa'n nxyen men zya za, per naya na mbre re jwa'na mblux na xe ndagana kuent ne nak re ndeba re ya mzye nya nde mzye re jwa'n nzo mze nya ya na naktra jwa'n xomod nzo pola ta re jwa'n re ma' nzo mxis nzo- nzo- nzo nguch wan nzo. Ma'ya ntatiy re mboxa, ma'ya ntati yal na ma'ya nak ma' nluxa tyz na talaz taley na kenap taley aa niay nlux ma'y mxis za, mboxa, nguch wana chora re ma'-ma' wan bix mazra nzo, re mdin remen taya nliy xayinza za lugara yana libuentala gan kozech la.